रङ्ग मेभी बहुत किसिमके रङ्ग सब होइसै जैसेकी लाल रङ्ग होइसै, लाल रङ्ग मे हलका लाल रङ्ग होइसै, एगो मिठरस लाल रङ्ग होइसै, एगो गारा लाल रङ्ग होइसै, हरियर रङ्ग हरियर रङ्ग मेभी दुगो हरियर रङ्ग होइसै, एगो सुगा पंखी रङ्गके हरियर होइसै, एगो बहुत गारा रङ्गके हरियर होइसै, अकासी रङ्ग होइसै एगो अकासी रङ्ग बहुत गारा होइसै, एगो फिका रङ्ग के अकासी रङ्ग होइसै, उजर रङ्ग होइसै, करिया रङ्ग होइसै, गुलाबी रङ्ग होइसै एगो हलका गुलाबी रङ्ग होइसै एगो बहुत गारा गुलाबी रङ्ग होइसै, पियर रङ्ग होइसै, पियर मेभी एगो हलका पियर रहैसै, एगो मिठरस पियर रहैसै, एगो बहुत गारा पियर रङ्ग होइसै, भनटैया भी होइसै, भनटैया रङ्ग मेभी एगो बहुत जादा गारा भनटैया रङ्ग होइसै, एगो हलका भनटैया रङ्ग होइसै, एगो सुन्ताला रङ्ग होइसै, निला रङ्ग भी होइसै माटी कलरके भी रङ्ग होइसै, गेरे कलरकेभी रङ्ग होइसै आ काठभी कलरकेभी रङ्ग सब होइसै।